Iyoo saayiŋ noŋ doroŋ moolu la mandinka kaŋolu kono, nka taa kaŋ doolu tara jee. muunu ye a loŋ ko, i maŋ ke ntelu kaŋo ti. Aduŋ niŋ wo meeta ka ke. i be a je la ko. doolu ti naa loŋ na mandinkoolu munnu bi naa labaŋ na wuluu la esiko wolu ti naa ňiŋ doolu le moyi la. ka tanbi diina muŋ ka fo nuŋ, muŋ mu mandinka kaŋo ti. Kantu hani bii. i ka moo je le. a ko i ye ko suukaroo, i ko duŋ, suukaroo, a be beŋ na suweŋ ne fee, suweŋ, haa. Sunkaroo be beŋ nasuwew ne fee. mee. janniŋ, ite maŋ ke munnu ko a ye suweŋ, ite maŋ ke wo ti parisiko ite maŋ ke tubaaboo ti, tubaabu, tonbi tubaaboolu le ko a ye suweŋ? Iyoo mee sunkari, kari woo kari a niŋ a too loŋ mandinkoolu yaa. Bii niŋ i ye mandinka diŋo jamaa ňininkaa wo la. ate a fo noo la i ye. Mee nte de. nbe se, mandinkoolu ka karoo kili, hani a luŋolu, nbe a, nbe, nse i bee kili noo le kiliŋ kiliŋ fo kari taŋ a niŋ fuloo ye tinma kaatu ntelu la mandinkaduu, niw i ko:sunkaroo. i be a fola le minkaroo, bannaa konoŋo. bannaa. musu kotoo. kee kotoo. Anabisuukuo, a noolaa. a noolaa fulanjaŋo. araajaba konoŋo, araajaboo.